Per teni da bin ël giardin ëntà taié l'erba tüte le zman-e, almenu 'na volta a la zman-a e pöi ëntà pulidé tüte le piante, gaveie tüta la roba sëcca e d'invern ëntà büteie dë föie dauzin parei a giasu pa